أول شي، أبدأ بالتعرف على الجيران واشارك في الأنشطة الإجتماعية، مثل الفعاليات المحلية. بعدين أحب اروح الأماكن العامة، مثل المجاهي أو المكتبات علشان أتعرف على ناس عندهم نفس الإهتمامات.